Bheven ba usere ba bhi ba bhunse kasen kasen bhe tomam toma bono ojo nang otere obangha sora eh iso hozere ada eh arika mpapo otav okpoho sa yina okpoha ata bheven a ekpere ayina e ayina bheven baranang bharoso ozama okpo bhibo anang hotumo are hozar aban gwa gwo damadam, akpona obhazio reje obhazi asenana ase bha eriri ara tumbhukwa asa hikpono cos okpoho oku bhibo sara okpoho ayina ro fem ani harodemene ateyano ase reme rikpe aharara, asemo asemo asem ajim asem ajim ozoma okpoho oku bhibo rofem saro demene egba o egba rofem saro demene egba o egba ano ara irumasu atunene anahere no, ozama oza hoku bhibo ayina ikpono aze asem az azezia asemo ajim apamo ajim apamo ase. Usa gwen ase usa gwen ara hirumasu ase bhonor ate babhonor arika mpapo hotar sasemo cos okpo oku bhibono ehh opora se yeng Afenana fara anang sa humo bhi kpenghe anotum mma nam ozoma eh bheven etoto mma bhe tabe ozere oharara agwen bhoda gwora bhoven etoto oyina ora bhoven etoto habhe zebho onono so surukor ntoro yina bhoven etoto bhoven etoto fara ma eeh ana etoma odemene ayina fonor onornor sonyen ntoro yina fon gban gban fo damadam onornor sese ntoro yina gwan ayina fofofon ayina gwa gwo damadam ana itune etoto ana hotere etoto abangha ono gwenjene nzia ono gwenjene ogbor nan hotere etoto obangha sara hotere etoto ana abangha ono gwen jene onor gwenjen otere etoto omo obangha ora nta etoma ese etar etoma metar satar bhoven a’obe abangha onor gwenjen onor gwenjene oso tar bhoven a’obe abangha orani ekaha unwe otar so sa ah ah yina okpohoraru arayen irumasu ara gwagwo re ma don aso ara gwagwo sa sebha bha bhanyon kwo damadam asi bhoven etoto nor ase nyan kwo dama damo asi bhoven a’etoto nor asemo asi bhoven etor to asam asi bhoven etoto, ah sora eh okpoho ani ibor hodare bhoven etoto asi sora okpoho ani ibo hoda bhoven etoto asio ara nka ntarnaru Se sebha ayina eh eh eh sayina bhoven gwere bhagwaretor oso voi ase bha nyon kwo so zeb ote nyon kwo so seb hoto ase sebho nyon kwa hidama dam ozama okpo okubho nyon kwa hi- dama dam asa sebho ana ntor sor sebho obhazi oro gwa na anemere aru kpamne henemene se na ebhora hikar sana араmo ane арaмо аnа ana pamo ana abhora ukar azumana ani odamo sayina mhoven etoto bha etoma osovoi a fenana faro ozoma ayina bhirai fire faro gwa nan esasa bharosore sahumo ani asase esasa sere asa ejia owa bharatar nta sa zen abhom hofi akwo ora ntaze anam bho ntasa zizra ana ntaze ara rafure rafure so ra ntasazizira akara a’ayiha fa yen oyina bharoso sara zizira egba jere se gba bhoven fe akara yina onono seze etoma etoto joro nu ovoi kwe bhahoda ono nor sezeb etoma etoto jore onu ovoi kwe bhaoda etoma etoto jere onu ovoi kwe bhaoda etoma etoto jere ora na ayina bho aratar aban gwa etoto ayina fon Sayina fonaru anan hotum areb ozav okpokpo oku mbibor gwener mosora eto ma jo onono onyen onu agwo soja bhiraifi bhareror habhoda anu etoma jo so oze okposo pa bhibo ahumo atar bar okpo so pa bhi bo a humo atar bar okpo so pa bhi bo ahumo agwa bheven, agwa bheven a’o zuma hiso he hu hun se san sabhoyi okpoho anang gwe ntor so sep egba je se egba je se egba tu tu tu akpem arakpeme afenana akarana, ma hotum omovoi ana sorara akpem aku rafure rafure, nta sa yina bhira fire aru kara nanire mmo dam onyi nnenere obhazi so ro fi hobo ofiobo ora ntar odam ntasantare mbare obhazi mo sonyi do hisozere